Ny tombontsoa amin'ny fihinana sakafo manta a de <hesitation> voatahiry ny otrik'aina ao anatiny, ary mahasalama tokoa izany. Fa eo ihany koa ny oe raha toa izy ka ratsy karakara na ratsy sasa de lasa mbola velona ireo karazana biby kely izay nanaraka ny zezika ka mety ahatonga aretina indrindra ny aretina azo avy amin'ny kankana, de mila mitandrina izany rehefa mihinana sakafo manta.